E senin senin tu aku kuliah dari pagi jam tojo sampai jam enam teros selasa selasa e <hesitation> same cak senen dari pagi aku kuliah sampek siang biaso malam e tu aku kleho teros cari makan e bal dem tu balek ke kos hari selanjut e rabo rabo tu same cak hari hari sebelom e aku kuliah dari pagi sampek sore malam e jugek same cak biasoe cari makan kleho teros balek lagi ke kos e selanjot e hari kamis kamis aku jugek kuliah biasoe hari kamis tu aku ade praktikum dilapangan e siange biasok e tu sampek sore pulek sampai sore terus balek ke kos selanjot e hari jumat jumat tu biaso aku kuliah dari siang siang sampek malam teros malam e tu biaso ade rapat e organisasi dari kampus rapat e tu biaso sampai jam sepolo malam atau sebelas malam selanjot e hari sabtu sabtu e aku libor dak kuliah soale e di kampusku biaso e tu weekend tu memang libor dak tek jadwal kalo ade jadwal pun biasoe e zoom atau elearning <hesitation> kegiatanku cuma di kos ya cuman scroll tiktok paling teros tido habis itu minggu minggu biaso e cuman dikos seharian sampek malam paling malam e tu kadang galak kleho paling jalan jalan